מ'נעמט א שטיקל קלעי, אין מ'פארעמט עס אויס. און נאך דעם לאזט מען עס זיך אויסטריקענען, סאו ס'זאל ווערן א הארטע פארעם.